Güenu, los frutus secus afinal son simientis assinque tantus comu prantas i cona mesma variança. Pos lo que más se comi paquí, i assín crúu i tostau, porque sonin los más baratus, son las alvellanas, cudiau, que en castillanu no es lo mesmu. Alogu tamién ain avellanas, craru, i amendras, i lo qu'enantis comiamus a caiquandu, las billotas, peru qu'ogañu pahi que mos amus güeltu mu finus.